gætu blasað við í Reykjavík eftir niðurstöður kosninganna Eyþór Arnalds gerir kröfu til sætis borgarstjóra en Viðreisn er í

átta flokkar eiga borgarfulltrúa í Reykjavík þar af eru fjórir flokkar sem hafa ekki boðið fram áður sextán nýir borgarfulltrúar hefja störf á næstu dögum leiðtogi Norður Kóreu segist staðráðinn í að standa við fyrirheit sín um að hreinsa

lætur eins og hann hafi aldrei aflýst leiðtogafundi þjóðanna ítök fjögurra stóru stjórnmálaflokkanna í bæjar og sveitarstjórnum minnka eftir kosningar bæjarfulltrúum undir þeirra merkjum fækkar um átján á landsvísu samfylkingin missir sex sæti og Sjálfstæðisflokkurinn sjö kjörsókn nú var litlu betri en fyrir fjórum árum þá hafði hún aldrei verið minni verst var kjörsókn í Reykjanesbæ engar formlegar viðræður eru hafnar milli flokkanna sem fengu menn kjörna í Reykjavík í gær nokkrir oddvitanna eru bjartsýnir á næstu daga

séu fram undan oddvitar flokkanna sem náðu mönnum inn í borgarstjórn segja að dagurinn í dag sé notaður til að hvíla sig og eyða tíma með fjölskyldu og vinum nokkrir hafa þó hitt flokksmenn sína og farið yfir næstu skref enn sem komið er eru engar formlegar viðræður hafnar Eyþór Arnalds oddviti Sjálfstæðisflokksins segir í samtali við

fréttastofu að kjósendur hafi verið að kjósa borgarstjóra hann muni gera þá kröfu að leiða borgarstjórn komi til þess hefðin hefur verið sú að stærsti flokkurinn í borginni leiði og taki með sér þær raddir sem fái stuðning

ég ég heyri raddir eins og maðurinn sagði og ég trúi því að við náum saman um breytingar það er eina vitið í fjölmiðlum í dag hafa Samfylkingin Sósíalistaflokkurinn og Píratar útilokað samstarf við Sjálfstæðisflokkinn Vigdís Hauksdóttir oddviti Miðflokksins segir flokkinn útiloka engan en myndi síst starfa með núverandi meirihluta mér finnst þetta liggja þannig fyrir að Eyþór fari og reyni að mynda meirihluta

flokkum sem eru tilbúnir að það eru margir möguleikar ég er búin að nefna

og og kannski þessa konu sem situr mér á vinstri hönd þetta sem á margt sameiginlegt Kolbrún Baldursdóttir oddviti Flokks fólksins segir að flokkurinn hafi hist í vöfflukaffi í dag og rætt málin flokkurinn geti unnið með öllum en muni líta til málefna þegar taka þurfi ákvarðanir oddviti Vinstri grænna segir ljóst að snúnar samningaviðræður séu fram undan og þær muni taka tíma staða flokksins sé sú sama og fyrir kosningar það sem ekki kemur fram í dagsljósið eru oft slagirnir

til að hindra að slæmt gerist það eru oft þeir slagir og ég tel að rödd okkar Vinstri grænna sé

mikilvæg í því þetta er snúin staða en nú hafa kjósendur lagt spilin á borðið og við þurfum að spila úr

meirihlutinn sem nú er að fara frá vill halda áfram og fá til liðs við sig fleiri flokka Dagur b Eggertsson borgarstjóri og oddviti Samfylkingarinnar hefur

meirihlutasamstarf við Sjálfstæðisflokkinn ég held að það sé klárt að til dæmis meginlínurnar í aðalskipulaginu og þær áherslur hafa meirihlutastuðning í nýrri borgarstjórn og þetta eru meðal stóru málanna á næsta

línur í aðalskipulagi mér finnst það ekki óeðlilegt eftir umræðuna í aðdraganda kosninga og í ljósi þeirra úrslita sem nú liggja fyrir viðreisn er í

í Reykjavík og mjög

ólíklegt að meirihluti verði myndaður án flokksins oddviti Viðreisnar segist tilbúinn til að vinna með öllum en niðurstaða kosninganna sé ákall um breytingar

í dag erum ekki lengur með gamla fjórflokkinn erum með

farið í stjórn án ykkar

á því að fara í baklandið hitta fólk það eru klárlega þreifingar í gangi

athyglisvert hvernig hlutur kvenna eru í menn eru að segja að þetta sé léleg kjörsókn

og tvö til til tvö þúsund og fjórtán þá var línulegt fall í

er meirihlutinn fallinn

ágreiningurinn milli þessa flokka

ætla að selja sig dýrt hvað hún gæti líka verið að tala um borgarstjóra en en ég er ekki viss um það

nýrra borgarfulltrúa í Reykjavík fjórir nýir flokkar náðu fulltrúa inn og sextán nýir borgarfulltrúar taka til starfa á næstu dögum lokatölur í Reykjavík bárust klukkan tuttugu og fimm mínútur yfir sex í morgun Sjálfstæðisflokkurinn fékk átta borgarfulltrúa í nótt og hlaut rúmlega þrjátíu prósent atkvæða næstum allir fulltrúar flokksins takast á við nýtt hlutverk en

Marta Guðjónsdóttir var borgarfulltrúi í fráfarandi borgarstjórn samfylkingin fékk sjö borgarfulltrúa og hlaut rúmlega tuttugu og fimm prósent atkvæða fulltrúarnir eru nær allir í fráfarandi borgarstjórn nema þær tvær sem voru síðastar inn Sabine Leskopf og Guðrún Ögmundsdóttir viðreisn hefur ekki boðið fram í borgarstjórnarkosningum áður en hlaut rúmlega átta prósent atkvæða og fær því tvo borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur og Pawel

Bartoszek Píratar bættu við sig manni og eru nú með tvo borgarfulltrúa og hlutu tæplega átta prósent atkvæða

eru nýir Dóra Björt Guðjónsdóttir og Sigurborg Ósk Haraldsdóttir sósíalistaflokkurinn er nýr flokkur sem fékk tæplega sex komma fimm prósent atkvæða og fær því einn borgarfulltrúa sönnu Magdalenu

Miðflokkurinn bauð einnig í fyrsta skipti fram í borgarstjórnarkosningum og fékk rúmlega sex prósent atkvæða Vigdís Hauksdóttir kemur inn fyrir hönd flokksins vinstri græn töpuðu miklu fylgi í borginni hlutu fjögur

prósent atkvæða og verður Líf áfram borgarfulltrúi flokksins flokkur fólksins er fjórði nýi flokkurinn sem komst inn hlaut rúmlega fjögur prósent atkvæða og náði inn einum borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur fleiri konur en karlar eru kjörnir fulltrúar í flestum stærri

sveitarfélögum landsins af tuttugu og þremur borgarfulltrúum í Reykjavík eru fimmtán konur og átta karlar þreifingar um meirihlutasamstarf eru hafnar í öllum tuttugu og sex sveitarfélögunum þar sem meirihlutar féllu í gær þær eru komnar einna lengst í Árborg en bæði í Reykjanesbæ og Vestmannaeyjum er allt opið í

var mjótt á munum og bæði Samfylkingin og Vinstri græn hafa farið fram á endurtalningu atkvæða það munaði aðeins nokkrum atkvæðum á að Samfylking bætti við sig og v g næði inn manni engar formlegar viðræður eru

um meirihlutasamstarf hér í Hafnarfirði sjálfstæðismenn hittust á fundi í dag þeir fengu fimm bæjarfulltrúa

að taka með sér einn hinna flokkanna til að mynda meirihluta í Vestmannaeyjum var spennan einna mest Sjálfstæðisflokkurinn missti sinn meirihluta með sex atkvæða mun h listinn Sjálfstæðisflokknum fékk þrjá menn og

flokksmenn hans ræddu saman í dag og ákváðu að ræða við báða hina flokkanna Sjálfstæðisflokk og h lista og þar verða stíf fundahöld á morgun eins og víðar Sjálfstæðisflokkurinn tapaði meirihluta í Árborg og flokkarnir fjórir sem náðu inn manni tilkynntu í hádeginu að viðræður um myndun nýs meirihluta væri hafnar stefnt er að því að þeim ljúki í vikunni

Akranesi eru engar formlegar viðræður hafnar en þreifingar standa sem hæst Sjálfstæðismanna og ýmsir möguleikar í stöðunni í listans í Ísafjarðarbæ féll og þar standa nú þreifingar milli allra flokkanna þriggja framsóknarmenn gera þá kröfu að hinir flokkarnir fallist á kröfu þeirra að auglýsa eftir bæjarstjóra og lang líklegast að annað hvort í listinn eða Sjálfstæðisflokkur fari í samstarf með

Framsókn en það ætti að skýrast á næstu dögum í Reykjanesbæ mældist Sjálfstæðisflokkurinn stærstur en Samfylkingin ekki langt undan báðir flokkar fengu þrjá menn þar er allt opið og allir að ræða við alla og oddviti Sjálfstæðismanna útilokar ekki samstarf tveggja stærstu flokkanna

Sjálfstæðisflokks og Framsóknar í Fjarðabyggð féll í nótt en aðeins munaði einu atkvæði við talningu flokkarnir tveir fóru fram á

aftur síðdegis og eitt atkvæði sem greitt var d lista var úrskurðað ógilt því er meirihlutinn fallinn á tveimur atkvæðum en ekki einu kjörsókn í sveitarstjórnarkosningunum í gær var litlu meiri en fyrir fjórum árum en þá hafði hún aldrei verið minni kjörsókn í Reykjanesbæ hefur verið á niðurleið í nokkur ár kjörsókn á öllu landinu nú var sextíu og sjö komma

prósent litlu meiri en fyrir fjórum árum þegar hún var í sögulegu lágmarki rúm sextíu og sex prósent fjórum árum áður var kjörsókn á landinu sjötíu og þrjú komma tvö prósent tvö þúsund og sex sjötíu og átta komma sex og tvö þúsund og tvö áttatíu og tvö komma fimm prósent kjörsókn nú var einna best í Árneshreppi þar sem hún var rúm níutíu og þrjú prósent og í Tálknafjarðarhreppi um en hún var hins vegar afleit í Hafnarfirði kjörsóknin í ár var fimmtíu og átta komma núll fimm prósent en tvö þúsund og fjórtán var hún sextíu komma fimmtíu og átta prósent kjörsókn í Reykjanesbæ var enn minni en í Hafnarfirði hún hefur verið á niðurleið þar undanfarnar kosningar rætt var við Hildi

formann kjörstjórnar í Reykjanesbæ í nótt um kjörsóknina það má segja að

að í kringum tvö þúsund þá vorum við enn í þeim dúr að reikna með svona áttatíu og þrjú prósent give or take eitt og tvö þúsund síðan hefur þetta farið niður árið tvö þúsund og sex var kjörsókn um sjötíu og níu prósent í Reykjanesbæ tvö þúsund og tíu sjötíu og eitt prósent tvö þúsund og fjórtán rúm sextíu og níu prósent og núna var kjörsókn þar tæp fimmtíu og sjö prósent Hildur segir að mögulega séu margar skýringar á minnkandi kjörsókn ein gæti verið að það eru engin stór deilumál í bænum sveitarstjórnarmenn séu heftir af skuldastöðunni og svo gæti mikil fjölgun íbúa á stuttum tíma hafa haft áhrif íbúar í Reykjanesbæ

þúsundum fleiri en þeir voru í kosningunum tvö þúsund og fjórtán þá voru íbúar um fjórtán þúsund og fimm hundruð en núna búa þar um

og þrjúhundruð íslenska þjóðfylkingin fékk í gær færri atkvæði en nokkurt annað framboð frá upphafi borgarstjórnarkosninga í Reykjavík hundrað tuttugu og fimm greiddu atkvæði það er einu atkvæði minna en

fengu árið tvö þúsund og tvö sex af framboðunum sextán í kosningunum í gær komast á lista yfir þau

tíu framboð sem fæst atkvæði hafa fengið í borgarstjórnarkosningum frá upphafi sé litið til hreins atkvæðafjölda fleiri skrifuðu undir meðmæli með framboði en kusu flokkinn það sama gildir um

og

bæjarfulltrúum undir merkjum fjórflokksins Sjálfstæðisflokks Framsóknar Samfylkingar og Vinstri grænna fækkar um átján á landsvísu eftir kosningarnar í gær Sjálfstæðisflokkurinn missir sjö sæti og Samfylkingin sex það voru fimm hundruð og tvö sæti í boði í sveitarstjórnarkosningunum í gær tveimur færri en árið tvö þúsund og fjórtán í gær náðu frambjóðendur á vegum fjórflokksins

hundrað níutíu og fimm sætum en þeir voru með átján fleiri eða tvö hundruð og þrettán eftir kosningarnar fyrir fjórum árum

við sig sextán sætum milli kosninga Sjálfstæðisflokkurinn hefur flesta bæjarfulltrúa hundrað og þrettán og níu hafði áður þrjátíu og fimm framsókn missir fjögur sæti fer úr fjörutíu og níu í fjörutíu og fimm og v g missir eitt sæti hefur núna átta

flokkurinn er Miðflokkurinn sem náði níu sætum einu sæti í Reykjavík Grindavík Reykjanesbæ Fjarðabyggð Akureyri Mosfellsbæ og Hafnarfirði en tveimur á Fljótsdalshéraði viðreisn náði svo sex sætum tveimur í Reykjavík og Kópavogi einu í Hafnarfirði og einu í Mosfellsbæ

sveitarfélagi til dæmis u listi radda unga fólksins í Grindavík sem fékk einn fulltrúa í bæjarstjórn t listi tímamóta sem heldur hreinum meirihluta í Bláskógabyggð og k listi máttur meyja og manna sem er með þrjá bæjarfulltrúa í Bolungarvík

þjóðaratkvæðagreiðslu sýndu að yfirgnæfandi

þjóðarinnar vill afnema bann við fóstureyðingum eftir afgerandi sigur þeirra sem vilja afnema bann við þungunarrofi er ljóst að stjórnvöld ætla að hafa hraðar hendur forsætisráðherra boðar að ný lög sem heimili fóstureyðingar taki gildi

og heilbrigðisráðherra ætlar að taka málið upp á ríkisstjórnarfundi andstæðingar fóstureyðinga ætla ekki að leggja niður vopn þegjandi og hljóðalaust þeir segja úrslit atkvæðagreiðslunnar söguleg sorgartíðindi og eru þegar farnir að skipuleggja mótmæli utan við heilbrigðisstofnanir þegar nýju lögin taka gildi kaþólikkar voru helstu andstæðingar þess að aflétta banni við fóstureyðingar engu að síður voru viðbrögð þeirra eftir messu í morgun misjöfn engu að síður voru viðbrögð þeirra eftir messu í morgun misjöfn forseti Bandaríkjanna segir að undirbúningur fyrir fund hans og leiðtoga Norður Kóreu í næsta mánuði sé í fullum gangi forseti Suður Kóreu segir að stjórnvöld í Norður Kóreu séu staðráðin í að standa við fyrirheit sín um að útrýma kjarnorkuvopnum á

leiðtogar hittust í gær í annað sinn á nokkrum vikum fundurinn var haldinn að frumkvæði sem vildi með fundinum undirstrika vilja sinn til að halda áfram samtali sínu við Bandaríkin og Suður Kóreu

Donald Trump aflýsti fyrirhuguðum

á fimmtudag hann dró svo í land á föstudag og í gær svaraði hann spurningum blaðamanna eins og hann hefði aldrei aflýst fundinum

höfuðborg Suður Kóreu fylgdist af athygli með fundahöldunum

í gær enda mikið í húfi fyrir almenning beggja ríkja

lægir og léttir til í nótt og sést víða til sólar þegar kemur fram á morgundaginn hiti verður á bilinu átta til átján stig

hlýjast á Austurlandi Sigurður Jónsson veðurfræðingur segir okkur betur átta flokkar eiga borgarfulltrúa í Reykjavík þar af eru fjórir flokkar sem hafa ekki boðið fram áður sextán nýir borgarfulltrúar hefja störf á næstu dögum leiðtogi Norður Kóreu segist staðráðinn í að standa við fyrirheit sín um að hreinsa

af kjarnorkuvopnum forseti Bandaríkjanna lætur eins og hann hafi aldrei aflýst leiðtogafundi þjóðanna ítök fjögurra stóru stjórnmálaflokkanna í bæjar og sveitarstjórnum minnka eftir kosningar bæjarfulltrúum undir þeirra merkjum fækkar um átján á landsvísu samfylkingin missir sex sæti og Sjálfstæðisflokkurinn sjö kjörsókn nú var litlu betri en fyrir fjórum árum þá hafði hún aldrei verið minni verst var kjörsókn í Reykjanesbæ þessum fréttatíma er lokið og komið